Kozo ndiasu lika na lumbi zidhi kikitoka keisai nikikioga buli bwile kasita kibha nikili nazunga kedha nikikoli sini mulimo ndia akikihuisa zunga

Kagabhu kigia eti muzei salia nkpeku ama namami muzei dami aba andi bhinjo

Bhabhokoti bemoti bhasagu bhabho na bhaniki ndibhabho nanga bhakakibhuhabhulaga sie injo siaibe andi eka bhaniki ndibhabho andulu bhalike nibhakibhuhabhula buli saha nibhakibhuhabhula

Kikaguo injo emi kietegelezi nikikabha nibe akimanyisaki akinisaga

Kala ndie nitungiliaku simu ndiamo ndia kateketa nidhedhelia sini sini nanga nibhi ndie kigbeimbebe simu ndiamo ndiamo oiyoho yenikozesaga ndia bhakpa ndibhekina ka tela

Ndia akidhuwaga otuka ka kyalo yako ka tauni ali sigikilia eti ee ka kyalo dhani ojwaiku mikia sente ndiamo ndio okoli ka kyalo akwikia dhani nokusumba poloti ndiekina ka tauni, alibizibu mabhika andu ndia akidhuwaga otuka ka kyalo yako ka tauni

zeni injo ali mupila ludo kpenju tetiya bigano nsimo na

Kabha nemi ninilwali nikiya ka sipatala nitunge mibazi mibazi nikilama kilama nikiteketa kola milimo ndiamo nalami sipatala yaku ali kulungi na government akiteleliaga bhesu poni bhakpa eti kiye kasipatala nokuoka kozo akuzigidhia

Ndia adhu nali na mugaso ogisaga ngoye ndiasu nogye ko ogisa okubhaga nobenisi nobhoiku bulofu poni okutoka lolai ozoke kulungi ka bhakpa kedha ka bhataidako

Bwile ndia akidhuwaga bhakiyaga nibhakifuililia kima ndiabho njo andulu ndia akidhuwaga kima uponi bhananka ndibha ka kyalo bhalika nibhatekani kima ndiabho ndia ka kyalo bhakilikaga nibhakibisaku mibaji bwile poni bwile poni bwile poni injo akibhaga bhinjo.

Bhalimi ndibha kindiasu bhakilikaga nibha kibhagalilia tiko ndiabho andulu tone kala kibikaku nanga tone akibhubikisaga ndulu bhambuka na ndwali.

Kiki hogisaga na sabuni na libho nika ka mani kawaya ni gola ni bisa kakikapa ndiamo dinkibisaga kamugabha ndiamo dhekina ni bhisa kakikapa

Okutoka kwekingililia musuija buli ka bhuangi nokuanga ka katimba kandi tamabhugobhugo na ziba ntin madilisa na bikuku odhakia ndia bhakagodhimbe ka ndabho

bwele njo kikibaga nandyekikola nkye lisiaga kulungi nijwala dhani ngoye ndiamo ndiabhongiyo nidhakiya tolo ndiamo bye hini kenkikole mulimo poni andulu nesi nkijaguza kulisimansi ndiamo

Nili na mbulu mamadha ndyeni kighubhaga ka tiko ndiamo sini sini nkigubhaga nkusa nigubha muhogo nogubha na lyeli ndyekina nyakilebhaga ka dhudhu 8njo andulu bgebhe konje poni poni pepepe injo poni nkigubhaga

Kisindenti ali biyai ka ngunde ndia ka Yuganda nanga sigikilia eti alibe sipidi when alibe ndibha bhakaibi mateka sa biluka injo

Uma uma nkikelelaga nilia akorub ndie kiseisi kandabho bhakikelega bhazungisao kazunga bhatudha nilia

Bhaikiki mulimo ndia bhakikolaga ka ngongwa mbili ka buyonjo bhakibhumanyisaga bhakpa lika nibheyonji andulu ndwali ndia akibikiliaga ka buyonjo kala kiguwa ka ngongwa mbili

Nilwali muswija nakinig zidhi nikiya ka sipatala sa gavumenti nibhakinipa mubazi na saha eno nili kulungi so kiya ka sipatala ali kulungi bhakukupagha mubazi

Uma uma ke kiolukanembe ka ndabho ndiamo nikiteketaga nisaba Mambombi kimesia saba nioga keiso nijwala ngoye andulu niolukana

Kotsi

Ndia akidhua bhajongo bhe nibhakibhuegesabe ka ndwali sa kabhondo ka ngongwa mbili ali eti bhajongo bhasemelelu bhebhundilie zibe eti ndwali yoho kabhugbei andulu bhatunge bwomezi ndia abhongio ndia namusa

Nki zibaga nti nteka tekeleza ndiamo poni poni ndia tolo yoho nikolibe mu bwile kandi kalibe nakima mindienitigei kandi ntu bhuli mkpa ali na mimo mundia akoli ka inji

Kicuwaku nikikigia eti bba, odhuwe kilikage nikilia kisaba mindia toli ndiaki amuhikilio, bhikili nesi kikikola

Kisemelelu lia gbebhe mucele hhh nuwa mata liki andulubl nkali alike nakilugisa miki kulungi

ka ngonguwa mbili bhakutoka kola ka mabhili, ndibhekina bha bhetabe ko busubuzi na ndibhekina bhaye ka ka polipo nesiyo sebhalisiyo polipo alibe.

Ndwali sa kolona mehe ka Yuganda abha na telemisagi milimo ndia bha nagbananibe na sa busubuzi ndwali injo poni poni nibhakilika lahilia ndwslininjo nanga bho yabhakadhedhelu na tuti zibe eti ndwali ya telemisagi milimo ndiabho

Musomo Injo akiyambaga bhakpa zibha nti kima ndia bhakoli injo kali kima mabhonga kandi kima ndietolo ndia bhasoboki bhatodhe bhakole ali zibha eti bhaniki ndibhabho na bhakpa ndibhekina bhakakola kima ndia ali na mugaso

Ka ngongwabili bhaku na mpempa osemelelu obhe na ngeso andulu buli nkpa poni akubhaga nakupesi mpempa amabhonga

Bba bhesu poni Luhanga kakihanga eti bhesubponi kinyegananania uma ali ndia mio sibha uma ali ndia mio lelu ali ndia mio uma ali ndia mio andu ndia akidhuaga otakanana buli nkanali na mugisa kindiaki nesi Luhanga amuhanga andulu ndia adhua Luhanga nakimbisabe ngudha nakimbisabe na nako

Bhakpa bhangbheku ka ngongwa mbili kikibhuibililiia bhakadhakia bhakambuwa bhuli na paki nguko ndiaki bhia nkpa ngeku ka ngongwa mbili